افضل انو اكون رساما عظيما لأن اني اختصاصي الهندسة و ايضا نوع الرسم هدفي انو اعرف ايي- رسم البناء التخطيطية للبناء و الأنشائية ف ايي- احس انو الرسم هواية كلش كلش قريبة من عندي كوني مهندسة.